<noise> a palang ku tal ɗe mun ku yokom ɗes yi liss poomun mun kurang, mun ku titt, mun ku koon, mun ku teen, mun ku saan, mun ku biang, mun ku morbang, mun ku dakung, mun ku titt, mun ku piem, mun ku raam, mun ku ngul, mun ku tiil <hesitation> mun ku paat, mun ku <hesitation>